Осмони абрнок ба ман бо оромӣ, андеша ва каме ғамгинӣ ассоатсия мешавад. Вақте ки осмон пур аз абр аст, табиат хомӯш мешавад ва гӯё ҳама чиз ба фикр фурӯ меравад. Осмони абрнок метавонад ҳам нишонаи борон бошад, ҳам фурсати дамгирӣ барои рӯҳу ҷони инсон.